د سپیانو په هکله غلط فهمي دا ده چې اکثره خلک فکر کيي چې دوی ټول دوستانه دي په داسې حال کې چې د دوی روزنه او د دوی ټولنیز کول د دوی په چلند باندې زیات تاثیر لري <hesitation> او ځینې غلط باور دا لري چې سپیان هر څه تور او سپین ویني په داسې حال کې چې سپیان کولی شي د رنګونو فرق وکي او هر څه په خپل رنګ وويني.